कारके तमाम भाग रहतियाँ खास करके कारमे चार ठोर चक्का, वाइपर, स्टेरिङ्ग, सिट, इन्जन, हाउजिङ्ग, बाट्रि, पानी, रेडिवाटर, वाइर, लाइट, रेडियो, क्यामेरा, सिट बेल्ट, दुइ ठो ऐना, जिपिएस, सिसा, रबर, प्लाष्‍टिक लगायतके तमाम भाग लैके कार बनल रहता । ओहका सक्कु भागके अपने अपने मेलके काम रहता उहिक सहारा लैके कार यहँर उहँर चले सिकता । खास करके चक्का नेंगेक तहनि, वाइपर सफाइके तहनि, स्टेरिङ्ग कौन दिशामे जैना हे कहिके यहँर उहँर स्टेरिङ्ग मोडेक तहनि रहता । सिटमे मनैं बैठतियाँ, इन्जनके सहारे कैहदेउ कार चलता आउ आउ हाउजिङ्ग, ब्याट्रि, पानि, रेडिवाटर, वाइपर सबका अपने अपने काम है । लाइटके कैहदेउ उजियर दिखाइक तहनि, रेडु मनोरन्जन करेक तहनि बजाइक तहनि, क्यामरा यहँर उहँर देखेक तहनि, सिट बेल्ट सुरक्षाके तहनि, आउ जाके ऐना फेकुन यहँर उहँर देखेक तहनि, जिपिएस कौन ठाउँमे पुगल हे कहिके जानेक तहनि आउ आउ चिजके फेकुन अपने मेलके कारके उपकरणके काम रहता ।